Salni kok salainani bagwi ang samung tangmani kerong tei company ni rang remung ni scale no naiwi kaisa kaham khe logrimani no saimannai. Ani swrungmung khwnamani tei manmarokno phuarwi rwmani abo ani samungni bagwi ani manthai no phunukgo. Kwthar kok salaimani tongmungrokno samung swrungmung khlaimani bisingtwi poito khlaina bagwi tei wngwi mano hwnwi uansukmarokni bagwi tiyar wngna bagwi. Samung tangwi tongphuru ang kamkhai mani wngwi tongnai tei kwthalaiwi tongnai khoroksa tei khoroksani hamkraini bagwi uansuknai. Kaham khe kok salaimani tei kaham khe uansukma bai kaham khe kok salainani manthai kwbang wngwi thango. Ani chubamungrokni bagwi kaham khe rang rwjakmano swngwi mano.